السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اية الاخبار ، فاكرة المعاد انهدا الساعه اطناشر و نص علشان أنا بجوع بسرعه فا هستناكِ في المطعم و تيجيني بدري ولو مجتيش بدري هاكل من غيرك سامعه ولا لا، <laughs> ردي عليا قوليلي جايه ولا لأ